Ɓe wu ndye awuni e mi nyi zere ba ga da mi gbma, muhni ma zawo mu m yna e mi nyi re. ba yna yi ɓe wu nɗye mi da wa ɓe wumi ynai ɓewu ɗye dodo ga yi a wa wumi ɓe ga gna dye mi ye zaɓe mi ye za za zar ɓe shna mi ye mi ɗye yna ɗye nga ɓwa ere muhni ɓee wu hna wa bmamisnu zhi ninu ge, ɓewu hna wa bma mi nɗye mi ga zhi ɓa ka ma abyi wu du dye e bma ɓa snu e ɓa nyize re ba lo yna. Ɓewu nɗye wo hna woyi ɓewu nɗye ma chni ɓe mi zamu m yna ɓewu ɗye ga yi ɓela, nɗye ma chnida ɓe yna zaɓe ye ɓe wogna dye eza ye mim, dye mi ye wo ɓe zawo shimi yna ɗye mi ye wo ɓe wori ɓe snu ga bma snu, ɓe yi'o wo bmami snu yna, fye de a ɓee yilo, zadoa zhi ɗye wo chni ba wo re ɗye woga kpmi pa, wo ɓe pa kpmi muhni wo yi wo yi ooo le wna kate ge n, muhni, mi ga gna ma snu snu nana? Mida ke ɓa wumi ɗye mi ye za ɓe dye shna nɗye mi ye mi ɗye yna, miga gna wo to, nɗye woga chni ɓee ɗye yi kpere kpe wo zhi gye kpare fi e kate gbma rilo, gedo muni a ɓwa yi gbmari gedo dye eke mwa pim yi ga kpe kpo dodo mi ga shni chi ė kni. Mi re ekni pampa wo kemi wo ɗyim na wo ɗye ke wo tu ė gedo hna lo minsa hna ga dawo gbma wa dna lo demi ga ɓwae, ye gbmari mba, ncha nnyi ntnu tnuwni tna ba'o wa zhi ɓa po yna woga gna to, ɗye wa snu ye bo gini ga duya, wa duya yna ga lowo pyi epyi dye muchni aɓe yi akwanga nɗye wa lo yna miga zamu fyede fyede miga zhi ɓa ɓwa zogo du mi gale kpmi epa e akwanga ma lo yna mi yi wo yim, mi ga gna ma ka snu snu nana mi ɓwa ba mi re duna tswashe yeɓo aga ɓwari wumi ba gye-mi lo eba ka za nyi gye ɓwari yilo dye muhni agba wo ga mwa miga mni ke mi ɓwa ewo na ashaaa za nɗye ma ɓee bma wo snu nyi yna wo ga kpare de mi e kuje yna woda ge ɓwari hni n wa le dye mi ye yiga do wna ga matsaa ga snu gbmada de doe wo ga gna dyee mi chni ka ta n, nuga gna oh woga gna to ɓe nɗye ma ɓe snu wo yede yede nyi yna milo kpe lo, ɗye wo ɗye yin mike la zhi nu kate hni mi ɗo dna ma gba'wo m yna dyi muhni woga ɓwa woga bma mi snu ge. Nunna yi ė ɓwari ɗye muhni kate hna ke mwa'pi ma dna e kate hna lo ga snu makata hna ga ɓwa eye gnu yna nyi, ma zhi ɓa gbmiya yna woga gna nɗye zadege ga de zhi nɗye mi kpe wo ye yna emi bye tsolo, mi da wo wo, mi nuko gada de lo la ye gnuacha wa zhi ɓa gbmi ya, woga de gna dye nɗye eza ga de zhi dna ė mi kna kna woga ye, mi deke eyya gbmari eda gbmari woga de dna ekate hnalo lada ɓwa ye gnuacha, waga gbmi yna yna wo nako ga de zhi du emi ɓwalo alo ɓwami ere dyi hna no ga de dna'kate hnalo la ɓwa eye gnuacha yi gba kobo, zaza gba n. To, mida ɓewu wa wuni ɗye za ɓe ye bmya ɓe yna ma ɓwa wo ere hnan ma wo ye ɓe yna, ma ye za ɓe yna za hna ga zhiɓa ka ɓma sni snu du ga yemi ɓe yi ga ɓwa gala makata hna poge zaza gba'wo ė yi ynanyi nubo hna lom, za ɓe ye wo la ɓe la zhnimi ge hna nu zaɓewu nɗye wa wumi ɓe gna dye mi yeza ɓe yna ma wo ynadna ɓwa ma wo ere ɓwa, nini lo ɓye bwa ge ma fa zaɓe ye ɓem ɓena eɓe nɗye wa wumi dyemi ye za ɓe yna wa snu pma gimi.